Nang wu̱ fang bi kẹe̱di̱ bikkel me̱. A bu̱l- a- ko̱du̱ ni̱bi̱ mbi di̱rẹ, nte̱e̱ wu̱ nkwang di̱rẹ, tacci̱ maashi̱, bu̱lta ko̱du̱ mmaa she̱ni̱ nte̱e̱ nkwang wu̱ yang maashi̱ di̱ dooshi ka adiye le shi̱ mangke̱ di̱, ni̱bi̱ ku̱u̱ra na shi̱ so̱ ko̱ tu̱u̱ shi̱i̱ mmaa kwangshi̱n e̱. Tṵṵ- nkwang di̱rẹ, a le̱re̱ bwi̱ye̱ maa kwangshi̱n e̱ nai̱. Na mu̱ di̱ ka nkun di̱, ma yim wu̱ Kwange̱ na kadi̱we̱di̱, na- mu̱ nkuwo di̱rẹ ma tṵṵ bwi̱i̱r di̱, yaa nye̱r na fanshi̱, tu̱ko̱ mu̱ maashi̱ o̱, nyi bu. Na Yamba di̱ ndu̱wo̱ mu̱ nwẹ na she̱l kwe̱e̱ke̱ a kam ne̱ yim ne̱ ti̱me̱l mo̱, te̱tɪme̱l mo̱ karci̱b, ni̱bi̱ nyo̱o̱ no̱ dẹ, ma yi̱karki̱n a kamshi̱n, anya shii nu̱bu̱ mangke̱ di̱shi̱n e̱. Lo̱b maa dẹ nyi̱i̱di̱r a kar naki̱n ne̱ mo̱. Na mu̱ nyo̱o̱ di̱re̱ cii wuye nbu̱n ke̱e̱shi̱ shi̱i̱r di̱, na mu̱ we̱ di̱shi̱n di, yi̱kar fanshi̱. Na ka di̱rẹ tuwokel mo̱ na nyar ko̱, kwe̱n de̱ su̱u̱ ko̱ro̱, ka ni̱bi̱ cii nu̱m- cii nu̱m ke̱e̱shi̱ nyi̱i̱di̱r ko̱. Na mu̱ we̱ yaa me̱cce̱ diin na Yamba di̱, mangke̱ na ke̱e̱shi̱ tṵṵ yang faake̱l mo̱. Tṵṵ mbwang tṵṵ fanshe̱, ni̱bi̱ lamshi̱ maa bu̱ti̱ ka nwe̱l ti̱me̱, ka nwe̱l naki̱n ne̱ Yamba di̱, nyi̱ maa naki̱n kwangshi̱n a bwatti̱re̱ To̱, na di̱re̱ di̱ mmaa nangshi̱ di̱, na nyi̱ di̱ nku̱u̱ra di̱, we̱ na nu̱bu̱ ko̱ ki̱ni̱ng ni̱bi̱ nyalke̱le̱ din ne̱ shiye, ni̱bi̱ she̱ mangke̱. Di̱ mmi̱l nli̱ye̱ na mi̱lki̱n. Fo̱no̱ bu̱lto̱ ki̱ni̱ng na mu̱ nyu̱wo̱ ni̱bi̱ wani̱ kiye nyashe̱ro̱l shiye. Lo̱b yaa me̱cce̱l di̱re̱ di̱ ka nkwang di̱yẹn ni̱bi̱ ye̱ so̱kane̱ ti̱ng na te̱ti̱me̱ kar ni̱bi̱ nang du̱ro̱ ko̱ di̱, naa ni̱bi̱ maa maa yim li̱mbi̱r. Di̱shi̱ yaa me̱cce̱ o̱ kwange̱. Nkwang ti̱ng naa di̱re̱ na fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ mbi shi̱ne̱ de̱, yang kar a yim ne ti̱mẹl she̱, te̱ti̱mẹl she̱, bu̱lta ko̱du̱ Yamba yang de fi̱m ne̱ she̱ maa de̱, di̱ shi̱ tṵṵ Kwange̱, lo̱b bi̱li̱ng kadi̱we̱di̱, bi̱li̱ng kadi̱wẹdi̱, kar a fi̱m ne̱ mo̱, nang wu̱ ke̱nshi̱n nkiye, ke̱lle̱ Yamba nkiye kiye so̱ nyi̱ bi̱li̱ng bu̱tti̱n karci̱b, na du̱ro̱ nkuno ka a nfẹ, ka nkuno a mfe̱ di̱, na mu̱ nkuwo fanshi̱ di̱, bi̱li̱ng shi̱nẹ. Lo̱b na mu̱ di̱ nkuwo du̱ro̱ diine nyu̱wo̱ kubine, na mu̱ wẹ na nundel yi̱karki̱n di̱, yi̱kar fanshɪ. Nu̱bu̱ ko̱ kar ni̱bi̱ kiyekel kee̱di̱ adure shiye o, mmaa ntṵṵ Kwange̱, mangke̱ maa nyi̱i̱di̱r a kam ne̱ naki̱n ne̱ shiye, maa bu̱ nyi̱i̱di̱r a kam yaa me̱cce̱l shiye, mmaa bu̱ tṵṵ bwi̱i̱r, ka mu̱ yang ye̱rke̱l she̱ so̱ nte̱e̱ di̱, ntwi̱i̱ shi̱nẹ bu̱, wo̱lsho̱ shi̱ nyi̱m shi̱ nle̱ri̱ng nu̱m bu̱. Ka mu̱ yang du̱wo̱ naal she̱ ko̱, ntwi̱i̱ shi̱ne̱ bu̱. Tṵṵ wu̱ shi̱ nyo̱o̱ a kabal shẹ tu̱u̱ kwange̱, di̱shi̱ tṵṵ yang maashi̱ e̱. To̱ na nyi̱ maa maa yim a te̱ti̱mẹ ko̱ a fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ mbi nyi̱ne̱, nyi̱ ntacci̱ maa naki̱n e̱, nyi̱ ntacci̱ yaa me̱cce̱ a te̱ti̱mẹ ko̱, ka naki̱n nẹ battile mu̱ mfaa, ka ntu̱m mu̱ cuwo shi̱, ka ndu̱ku̱m naki̱n te̱e̱ wu̱ Yamba nyo̱o̱ mu̱ maashi̱ e̱ di̱, maa naki̱n na le̱bdi̱r diin, mmaa naki̱n wu̱ nku̱u̱ra mu̱ so̱kanẹ kar ti̱me̱ ko̱ kar fo̱o̱ro̱ diine ni̱bi̱ ku̱u̱ra ku̱u̱ra na mu̱, na ye̱shi̱ so̱kanẹ, ai, ko̱ bi̱ wane, bi̱ du̱ro̱ ko̱nu̱ngo̱, di̱ nyaa di̱ ndi̱b nyi̱nẹ. Na ti̱ng du̱ro̱ ko̱ nwe̱ di̱, na nyi̱ faa faa yi̱karki̱n ko̱nu̱ngo̱ a sangshi̱n. Na ti̱ng du̱ro̱ ko̱ nwẹ di̱ bu̱lto̱ ki̱ni̱ng di̱, kai, na daku̱m kaba di̱ nyo̱k nang ƙo̱nu̱ngo̱. Di̱ nkwang, nyala wṵ di̱shi̱ nyala nyi̱ maashi̱ e̱, nang wu̱ ki̱ni̱ng nang wṵ fang bi ke̱e̱di̱ bikkel nye̱ ko̱, nyala she̱ di̱shi̱, nyi̱ shi̱ra nyi̱ maa tṵṵ fanshe̱ a ti̱me̱ ko̱, dooshi ni̱bi̱ ku̱u̱ra ku̱u̱ra na nyi̱. Na kar du̱ro̱ diine maake̱l mo̱ nyi̱i̱di̱r ko̱, Yamba yang bo̱b shi̱ nang wu̱ lamshi̱ ka mu̱ sabbu̱ti̱ bur ka lamshi̱ ma mu̱ maa tṵṵ kwange̱, na Yamba di̱ nti̱i̱ diin na mu̱ di̱, mangkẹ na tṵṵ ma mu̱ maa dẹ. Di̱shi̱ tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ yaa me̱cce̱ a durshin. A fo̱o̱ro̱ ni̱bi̱ mbi nyi̱ne̱ de̱ bu̱lti̱n a- fo̱o̱ro̱ nyi̱ yang di̱b te̱ti̱me̱ ko̱, fo̱o̱ro̱ diine ni̱bi̱ ku̱u̱ra ku̱u̱ra na nyi̱, so̱ na nyi̱ yim diin na bi du̱ro̱ ko̱, fo̱no̱ ko̱ ki̱ni̱ng mangke̱. Ai du̱ro̱ ko̱ ndu̱ro̱ fanshẹ, du̱ro̱ ko̱ nwẹ na bi̱li̱n a le̱bdi̱r re̱ she̱. Mu̱ nkuwo di̱ mbwang mangkẹ, fo̱no̱ din ne shẹ ni̱bi̱ we̱ kiye ke̱lle̱ she̱ a te̱ti̱me̱. Lo̱b kar wo̱ro̱ yaa me̱cce̱l te̱tu̱me̱ di̱shi̱ tṵṵ lamke̱l bu̱ti̱ e̱. Mi̱ yang le̱tti̱ kiyekel ke̱e̱di̱ to̱k adure nyi̱ ku̱u̱ra te̱tu̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ kar nyi̱ yim o. Fo̱o̱ro̱ diin nyi̱ yang di̱b shi̱, fo̱no̱ na nyi̱ yang di̱b te̱tu̱me̱ ko̱ di̱, nte̱e̱ wu̱ nyi̱ yang maashi̱ di̱ ni̱bi̱ ku̱u̱ra na nyi̱ e̱. Wo̱l cire di̱shi̱, kar tṵṵ nyi̱ yang maashi̱ e̱ na taadi̱l Yamba a munso di̱ ma nyi̱ maa tṵṵ bwi̱i̱r. Nyi̱ yang maa tṵṵ Kwange̱ wu̱ dooshi te̱ti̱mẹ kar nyu̱wo̱ li̱ma she̱, lo̱b nyi̱ yi̱kar tẹti̱mẹ karci̱b e̱. Nyi̱ yang mwi̱i̱ yi̱karke̱l tẹti̱mẹ karci̱b ko̱ ki̱ni̱ng, ni̱bi̱ mangke̱ maake̱l fi̱le̱ a lo̱o̱, ka mu̱ maa maa fi̱le̱ lo̱o̱ ko̱, na di̱rẹ di̱ nkun di̱ mmu̱r- dur re̱ she̱ na du̱ro̱ bwi̱i̱r a tame̱ di̱, ke̱e̱shi̱ ko̱du̱ be̱e̱kati̱ng di̱ sobkel tṵṵ bwi̱i̱r a ntame̱ sang ne̱ nu̱bu̱ mmaa bu̱ fi̱lẹ na be̱e̱bi̱l shiye nsob tṵṵ bwi̱i̱r e̱ na di̱ nyaa di̱ so̱ wo̱lmo̱ mu̱n ki̱na na kẹllẹ nu̱bu̱ jo caje e̱ mu dettin mu ma nakim dishin ko nundo nyi ya mecce a duro jin e̱, coktine nta wub nyan galel je di na ding cok di lob ci langa cobgel tṵṵ dṵro were nke do nang wu kawa nke co, yim na fang degel kanwaa wani betigelle furo fakle dure̱. Nyi ko ya mecce cob cob de. Nai̱ nai̱, sob sob cum. NWe̱ na sob sob de bwi̱i̱r, nwe̱ na sob fiiso Kwange̱. Nyi̱ sob de tṵṵ bwi̱i̱r, nyi̱ sob tṵṵ Kwange̱ wu̱ nyi̱ yaa me̱cce̱ adurshin e̱. Adure nangshi̱, nyi̱ di̱ ka mmaa ne̱m a kwandi̱bu̱le̱l kiyekel tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ nyi̱ kiye bu̱ti̱ e̱, <hesitation> nyi̱ yi de nangshi̱. Wo̱l cire na nyi̱ nyo̱o̱ nunge nyi̱ nkuwo di̱, a te̱ti̱me̱ ko̱nu̱ngo̱ nu̱bu̱ mbwang fang kwaan a Nu̱ba Maa, di̱ ka nsabbu̱ti̱ mandi̱ maake̱l tṵṵ ti̱ng nkwang naa yaa me̱cce̱ adurshin e̱. Lo̱b nye̱ maa keli kar na ti̱me̱ ko̱ na fang kuukul nye̱, na nu̱bu̱ kuudu na fang dime she̱ ci̱b, nyi̱ so̱ shii yo̱o̱ taadi̱l Yamba, a kar naki̱n nẹ shiye. Lo̱b Yamba yang ke̱ri̱ngke̱l shiye a kar dure naki̱n shii maashi̱ e̱. Kelil nye̱ di̱shi̱ na di̱ye̱n du̱ro̱ kuudu we̱ yaa me̱cce̱ wu̱ kwange̱ na be̱e̱kati̱ng di̱, mangke̱ na tṵṵ yang be̱e̱to̱ shɪ be̱e̱kati̱ng du̱wo̱ bu̱ti̱ a bu̱lle̱ fanshi̱ e̱. Fo̱no̱ na ki̱ni̱ng du̱ro̱ kuudu di̱ mbwang kaa fang torung nyar, ka fang kwodukum. Nlam bu̱ ni̱bi̱ a bu̱llẹ she̱ di̱ so̱kti̱nẹ ni̱bi̱ yang yaaraki̱n a bu̱cce̱. Lo̱b na ni̱bi̱ nyaara di̱, mwataa yiyyi diin na ni̱bi̱ o̱? Ma nyi. Tṵṵ ni̱bi̱ lamshi̱ e̱ na du̱ro̱ dur e̱, na mu̱ mbwang du̱ro̱ du̱u̱r e̱, mmaa du̱ro̱ du̱u̱r. Di̱ nyi na ni̱bi̱, di̱ mu̱ mu̱ yang maa fi̱lẹ, tṵṵ mu̱ kuwo nyi bu e̱, mu̱ nyal nyal ka bwi̱ƴe̱ shuukin mu̱ kuwo maashi̱ nyi bu, mu̱ yang nyal shi̱ be̱e̱ mu̱ fi̱l mu̱ so̱ yaa me̱cce̱ ko̱nnu̱ngo̱ nkwang bu̱. Di̱ nkwang ti̱ng kuwo nunde mu̱ yang deshi e̱, nkwe̱nyi̱ne̱ mi̱ kuwoshi mu̱ lam karaki̱n to̱k nangshi̱ e̱. Mi̱ nnyi̱m ni̱n bu̱ na du̱ku̱m yaa me̱cce̱ ko̱ro̱, anya so̱tu̱ng yaa me̱cce̱l mo̱. Dishe mu̱ yaa shi̱ kwangshi̱n di̱ nkwe̱nyi̱ne̱? Na bwi̱ye̱ wo̱ro̱ nyu̱wo̱ di̱ dooshi yang yaa me̱cce̱ wu̱ fanshe̱. Fo̱no̱ na du̱ro̱ dṵṵr we̱ yaa me̱cce̱ wu̱ bwi̱i̱r, we̱ maa tṵṵ bwi̱i̱r di̱ kwang kwang fi̱lke̱l be̱e̱ bwi̱ye̱ o̱? Ma nkwang fi̱l shi̱. Di̱shi̱ tu̱u̱ be̱e̱ti̱ke̱l nye̱ li̱i̱r e̱. Lo̱b, na- yaa me̱cce̱ o̱ kwange̱ mu̱ maashi̱ e̱ ke̱e̱n ndi̱rẹ ka mu̱ nye̱r bu̱ ke̱e̱di̱ na nkuwo yaa me̱cce̱l mo̱ na naki̱n ne̱ mo̱ mu̱ maashi̱ e̱ kwangshi̱n di̱, di̱ yang ye̱shi̱ so̱kane̱ du̱ro̱ ko̱, ndu̱ro̱ kwange̱, di̱ yang yẹshi̱ so̱ du̱ro̱ ko̱ yaa me̱cce̱ o̱, di̱ wu̱ kwange̱.